Yang piasa maile maile etailo dilokai edipuro dilokai, usatiho hini, hini edeho nele elodilokai pai maile maile piasa edahelamo'o, piasa setina dase dahaelaewaya tetui. Misa maile maile etailo dilokai ei iya aneanea. Misa etai ane tamata sina sata siram utana sitanamana laodilokai lepaido edahe lewai nyamailemore maile kepiasa etai <hesitation> aneanea. Sebuke madele, madele aupiasa etaine maile <hesitation> ane, aneanea yamaile'e waiya iya kettui, piasa elodilokai nyapurane suruti <hesitation> iya aneanea wai yaya rami. Pupu'i, sepuke da wese elo dilo ka'i iya aneanee apo'apo'ana le'pai tu ti'ina de hapupuni dahele mese maile dasetai iya aneanea sepuke ya kare, ya kare depiasa etai maile e iya aneanea elo iwa'i tamataa siwe ne'ua si larenya, naea ane aneanea sikasipia, si setua, si siapua, si saesepueyang, si tanelu, na etai hewnunuaru, hewnunu anyaru eanelu elodilokai heuesusa tamata, napiasa tamata sisuka. Doumoropai piasa honu susa'a <hesitation> tamata epukejua mainuapui piasa, tepiyangjua honususa e manusia e aine sinasata e aine sa'a sepue lepai deupiasa maile dase etai amenya waitamatasi leua sitaneia.